Chacho, pos essu va en ca pressona, angunus les da ascu animalis comu la cocaracha, los murgañus o las sandijuelas, pola su horma esquerosa o pola su horma de sel, que tamién puei sel. Tamién te digu qu'enantis la genti no eramus tan caguicas i tan lebronis, ni tan pelillerus, porque los bichinus estavan en qualisquiá sitiu. Ara la genti que vivi enas ciais pahi que no án hollau los puebrus.